Ŋ bɛ wi-ŋ bɛ wi saŋ mɔbande lɔ, ŋnaã ŋ papa mai. Ŋ bɔa dukɔ. A tiie ta na jiiɛma, a lɔ mu ta. Mɛ laa wii wa kɛ mui ta. Ai ti kɔena ŋ na. A lɔ ma wo ŋ to sɔkɛ sɔ. Ŋ toa ma na haaŋli ŋ kea saaŋ mɔbande akɔ sakpa ɔ. Ŋ na jiifɛ, popo mɔɛnu fɛ. Ŋ bɔ bɔɔ, a tɔŋ buku. Kɛ a fa. A wa na ŋda popo mɔɛnu fɛ, jiifɛ ma ɔ. Ŋ toa jiifɛ bi wa mana haaŋli amu ŋ kuŋda. Jiifɛ bi, ŋ toa mana amu na na sinji musuɛ bi. Sinji musuɛ bi a ŋ kɔ leŋ da, leŋ musumaleŋ. A ŋ kɔ leŋmusumaleŋ da. Ŋ toa jiifɛ bhii wa haaŋli mu bɛa mu tɛ ka. A mu na musu bɔ fɛ saaŋ mɔbande akɔ taŋlɔŋdɔ. Na-na na second musiiɛ fɛ. Musu bi, mu bɛa, mu bɛ wi- mu bɛ wi nyɔŋ fɛ. Mu bɛ nyɔŋ fɛ. Amu mua mua jaa saaŋ, mua lɛŋdɛ sáaŋ. Mu toa jiifɛ bi ma na haaŋli amu mubɛa tɛkaa. Na leŋ bi bɛ ŋ boɔ. Sáana mɛ, jiifɛ mu-jiifɛ mu. A wa bɛ ŋ basa na. Ŋ bɛ na leŋnu. Jiifɛ bi, na sɔlɛ mu lɔɔ sɔ sáana mɛ, jiifɛ mu. Mɛ jiifɛ ma, mbɛ jáa sɔɔ. Ŋ ta sɔkɛɛ lɔɔ mɛ nu naa sɔ. Na leŋnua tiie taa na bɛ kpokanaa, jiifɛ mu. Mɛ jaafɛŋ bɔ jiifɛ ɔɔ wa mɛ a nu suŋda nu. Ŋ bɛ lɔɔ dúunya ma, sɔkɛ bi yɔ wa. Na sɔkɛ mu lɔɔ sɔ dúunya ma, a mɛ nu, jiifɛ sɔkɛ. Um hm i táa kaŋngokaŋ, ŋ bɛ jiifɛ wa fɛ. Mɔ mu kinɛi bɛ wakɔ mɛ, anu kuŋmba, jiifɛ sɔkɛ mu anda sɔ. Hiŋi jiifɛ be wi saŋja mɛ ɔ wi, mui tɔa wi lɔbei ba. Kɛ kambá ma, mɔnu na jiifɛ sɔkɛ a mua, mua, mua bo mɛ ɔ. Komu mu kumba mu bɛ sɔkɛna jiifɛ wa fɛ. Mua ma-leŋnu mua nu sunda school mui lɔŋfeŋ fɛ nu, mui kua nu saŋ jiifɛ ko mɛɔ lɔɔ. Sáana mɛ pɛ, ŋ bɛ jiifɛ ko bi yɔ wa. Komu jiifɛ wae nge, mbe a bhii bɛ jɛwwo a. Hmmm. jiifɛ wae, me a bi jɛɛwo a. Kimu a bɛ kɛ sáana bɛ, ŋ ba na bɛ. Alɔ a woa jaafeŋ la. Mɛ jaafeŋ bɔa mia? Jiifɛ lɔ mu. Ŋ kpasaŋne bɛ a wa. Kambá yɛ ŋ kɔ. Na taae jiifɛ kambá yɛ ŋ kɔ kɛmu ŋ kuŋ na. Mɔnu pȧ koa, ɔɔ mɛ na leŋnu sunda ɛnh, ɛnh, ɛnh, kpokaana. Komu mu bɛ lɔɔ niiyɛ jiifɛ bi wa. Komu mɔ gbi wae, hiŋi lɔɔ i bɛ jiifɛ sɔkɛ-kɛna, i bia i di la. Bɛma andɔ tɔ bɛ aɔ. Kɛ tɔ bɛ aɔ, kɛ still kambá yɛ i kɔ wa kɛ. Amu kambá, a i kɔe, i ma, i ma, i ma, i ma vɛsii. A i kɔe-a i kɔe kapaa, i kɛ-i kɛ ko bɛna lɔ. Kɛmu siina ya-ɛ mɔnu yasɔ kɛ i bɛ sɔ mu kɛ na, a be kɛ na kpánda wa. Komu jiifɛ sɔkɛ, mɔ be a bi jɛwo a. Ŋ ɛe. Komu mɔ gbi wae nge i bɛ jiifɛ sɔkɛ na, i bi i di la i sɔ bi kɛ. Bɛma ai mɔ kɔwa kɛ jáafeŋ la. Amu jáafeŋ bɛ jiifɛ sɔkɛɔ. Sɔkɛ bi mɛ kɛ nu.